<noise> Fu san bɔta ti fu pee fu nu'usi suŋa, di nari mɛ ti fu bisɛ ko-sebo n zoti gee dagi ko-sebo n boi lɔkɔ puan kɔ'ɔm ga. Ko-sebo n zoti ta'am dɛna pɔmpi puan mɛ ti fu yu'ɛ basɛ ti la sigera, ti fu nyaa ma'alɛ fu la, sɔ suŋa suŋa, nɔm fu nu'usi wa, bisɛ nu'usi la sɛgesi la za'a waabi fu nɔm nɔm la ki'ibo la dɛgerɔ da bɔna bini, ti fu nyaa san nɔm ba'asɛ la ti fu le malum tɔgelɛ ko'om la puan, nyaa le malum pɛɛra. Se'ere n sɔi ti tu bɔta ko-sebo n zoti la de la, fum n peeri la dɛgerɔ la sigeri mɛ, di ka le bɔna fu inya, fu nu'usi la puan, gee fu san dikɛ ko'om n ga, fu peeri ti dɛgerɔ la yɛɛra la ko'om la puan nuu paara fu.